Gutogi, gaŋoot imbi gutigi normal, aw bénusohali éwato nujoow unusohali wala cé nang éwato yayu épagipak nujoow unuso jambi bugaan gujool bun gayogéni nulako tiin uwéét aw noni nunuso nuyoléén.